Emi, emai itse me wo aigbe na saya lo kho ya labo lo kha ra okhu mo yo yowekhe airumon li khere, ke emin ruoi kpi orokpa rak ghue mie enu roya oto mie igbe oghuele moe achiwore oya babo liro liyakholo lokira akha moi maimie kharai labil aimo aina mie ware la olewora okho ghe ghe debe oh khuo olemo yoto aghi olemon yoroghiorio olemon oifo <hesitation> oya liro imiomi ro oya liro are ikere oya lokira akha ghuemen olemo na ina riro kha iyore regbe yowo owa kior akha guilemore aimie ma kere lari before lare mai happen ofi egbe degbe ogba huewe logbe ru. Oghe ghuma wa mie oghue me wewe ikere owo no kira okha ye kho oye kho okira khi wakha mame emo legbe rele mon churi eke yokho oya letse me wo. Olire rekha ikho ro kira khe oquemo roeke oremo rekha khadu yori mie kholemola urume ukha rure aigbe moi ure uru emoigbe ure oya liyo eyara irebi character liyo emiena khi oya ikere oya labo lokira aima me tey aigueri achi wo re ikhi akha mie mo okpa aighero ghuolemon aigue lemon elomon omoruso oyoto oyokhiu acho lemon yara acho lemon aimolero kpo ikhi kere oyaliro ikuweya labe yara abi mio kpo ikha chilo khu ire oyalabu kira kiri oya lokira eh ochin mone khari emin are imiekpo oghuolemon ochi olemone iro kpara chilo kha na ire oyalusu kira <hesitation> oya labi kira khe emoi mie enianrie emamie achu wore losole akhamie aighue lemon achi wore <noise> aimena khi emori so oya, kho khe labo om amen no yakhora eyara iyaghe kpa rori akakha maza regbe. And akakha lima gare egbe lire mio ri akakha ughi igbe emina khi airi sori okhue arighehi me mie khi ughi igbe air ighelu orhi ghumi na khi ari ghelu sori tare gbebe mia kpo akakha omi omie lire mo ri imio egbe boya way egbe and umie limreri oya lo moi mi khe asiri rage enima khe arikowen loge ikhiro khu mare khu imsigbe lima reyele igbe boya ose gbe lia rekha kha omio ikpakpa me. Anything lowa kpa kpa kpo ok amie oya gue omomere ole mona chin wore maha rueimo nobremo ghia, egbeya lomo lomati re ugbara na ukha ghe ai boso owavi chim ogwe vare okome ikpaobo Vare ma itse ukha rula ora itse a phali ukha rula eminakhin ikpa obo urakha oyobi ukha rekha lula khomo ukha laya lurekha vare mayo be na akhari ukuli aima khue erena ari nigimla intee khue akhua likho kha lira re loze he aigbe oya isosome yo ughe ure aighoi ikue khan oide or lure rekha oyo abe rekha rekha ikhue kere abeghi iukhue kha ora kiri emona lakhi emobe na.